لا أتمنى قبل شريكي طبعاً، لأن الحزن يعني إللي يجي في القلب وكدا، هذا يكون قوي مرة يعني، و <hesitation> ماحد يحب يشوف يعني شي حزين في حد يحبه، فقبل شريكك طبعاً، و طبعاً أي أحد الاغلب إنه بيعطيك نفس الجواب، لان شريكك المفروظ انه يع- بس.